Ya´a chi iyo nu nte´e, nu itni, nu yuja, nu pera, nu ciruela, nu tikui nu ntima, nu yaa, nu intii, nu tuo, nu viji yuka nu o yao, tee chi sino sua te e ntiana noinu sua yuate nu o kuechi, yoa te ja, sa kuechi tuo, nu pera chi suunt joana te nu o kuechi, yoa te ja mee toko sua saa nu pero, tilch chi sino naa nu te maranu inida xi tuo nu tuwanta xee sua te liyo ja kaku te nu yuja, ye suunta kuechi xee sua jo liyo ja kaku mana kee yua te kuu tintiza, jera, ja te kuu tintiza te ka ku ma´anu, no itni suni kuu chiitu. Kuu nanute, nu itni chi nti ta´a, nti´i xini ta´a este kuu, kuu chintu, nu yuji suni ja´anu na sua te nu a ni nanu te kejaa jáa nu kua sua, ja no nu yuja chi itjo kueta viri yua sua tala e no wu yadi chi suunt nu iya, iyo, iyo tinti nu vara kua, nu yaa kasi, o “tint” nu iyo nu yao ja nioinu ntala sada te yua te kuu este chiintuina, chiintu te yua ni’ kaku nanu yua kua nanaga nu yaa sua, ntitu huusi sua ka kuni kawa nu vara jaa e koninga ntana mob, yo yua sua ni min suunt. Jentleo chi kwoio kuwa jika, kuwa jika saata e, ka janu na sua, ntu ñuu te nu ñitma chi suni ja´anu te nu ntima tu kajie xee chi vita xee. Te nuu nukendo chiyachí kendéte xuni, njanuu nani tá ne'e nikun tikanu chí nja iin itá ujun teuoí kana'á kana'a ehí kana semilla jan kana, kana yava'a xuantí ha njiten njiten ninguá ndangujan ndaka yu'un yuku njana njoya'a.